To yo <hesitation> yadda pamsa mee nga da maaga risi nga pats nga koa hausa kara baa haa nga kanjo nga kad nga mbar kanjo nga tom makaranta na tiini wa kanjo nga tom rab te kanjo pa ngawa maa nga tom tatan u kwang wa nan sensawa nga tomon ngawa ale kaah yi kee mee to ale yi nga nikii yi nga too pomrob minda ka ng ana tone ga ma auwage ko embang ale wina bangge ba kari saa tura sa solonsan kad fee huta ra huura ma lawa huura a dasso drug aba daya sa solon nga pid nga nii nga le dru nga fad taadi ko nga tar rab ma an to takaa waae an tom nga kam nga kanggan duru nga sol ma taadira pa wa maa tinima too ngang pong diga duru ka nga koa koa urko ka nga ko nga kadaa wr siyo ko ka tomtom nir anda bee maraya kansa nga solon ma pay duru nga solon ma baats sank ee mbasa baata kurur bolok bo lok baa hii mee nda durare ngawa nga niin sa kad ma lawa sa tom kitaage ke a tom ba kakera ma lawa hur hur da inga nkad hur hur. Pa ngawa nga niin puyam tirima too ngan fad nga s ana wuko ko ka tom tom ne ka nga taa bets nga soloi yo mee nga padon dau na ka tii mee nga kau nga koa kavatu a wiiyo kwargkawa baa nga ti mee nga kadoo ma bets kad hur hur ma bets yadda ka ngaa ka mabets sem betbanggaraya durkan ngo senaa dur dam don baa bet san kadsa kaba ban tom nga nga anda an paagekeu tiaage ken kobaage ke sikaage aam ko mas hen mee hana ngaa makaranta ngan kaan nga kang ma duru da nga sol ma baata par wa kuiya ngale dur kawan nga kad dur damra wai tomi an tom laks kam an tom laksa sosai nga le dur baa kasan kansa thts san kadsa ngan kad hur hur ngaa kee baka bolok ng akee bolok ma lawa ngawa sem damra mee nga pidin a hansak mee nga keei irin isi siyi tom nga kura baa ko nga ti kawran don ba sol ma irimsiya ra wa ka tom tom ni ka ngaa kad ma bosa iyi araha kadoo ma bisa nga koa tiimi nga wae ka nga kad esev maaga mee tiitii ma nga ko sem durwaago ran ga nga kana hit ban keea mee aya suwa ko nga hoo baats sa peler Sa kada mee nga wwgo tun a tiiri waagao nga kod kod nga tentea kuda kor mee nga kon konas nga kaa nga kad na bets ra hans sik kaba nga kas nga taara domin mee minu kudanga tetens nga myawa betara ba saasa a thansa sara ba ka tas a tom ko yaake woa tonda ngar ye ka nga sik sa minde han nga tom ma siki ba semra domin nga tentens baka ng asak kansote amma kans shime nga tomo mee ngan yau nga solo nga kad na bets nga tas sika har ma kadoo asali a taadira maawa peera siikaage yiu her yas paase fiding maase findin ar lau kwasirawa yaake a nda siki sa pam pam ma a tanda aakenda siki sa pampam a makaranta in kwasi nga her yaa tora yi nga le pa na weera iu kwasi a heran saye mee amma antom mee mee ngan ar kavou mabets tiyaake yi kei namae sasan yadda yna parsa ma kadoo ma bets ya tinimsa har an woa tom kang don <noise> ba solsol ma eda ban kad kawi a gito a tanda fer iusu amma yadda asa hurhur yin parsa kadoo ma bets ya taa sika bol-bol bol-bol har ban yausa yi sem ma bakara kuwa amma kuma yin kad ma bets meeyi kad bets hurhur yin yau awo yi kauyi an kobaaya ama yi baa sosai So mee nga kuda hurhur mee nga kuda hurhur hana nga le lurwaago nga fada uro ale sem mruva ngan le ur maaga nga faada ut ko a send ana nigeria nga koshmase ka ga ko nga kads hurhur dem bet ka ngaa ko koba thee kans koa kadba yadda ngan kansa ma bets ya yadda nga hrhurya a tas sika pelar an siyo pa kadoo ma bets nda baka yab mee ngan par kadoo ma bets an tom yi yab <hesitation> mee ngan pa kadama bets ka nga nga tas kwasi a nga sm ma mbasyas rah ana nga sem ma mbasayas ra yaake don san par kaoo ka sa kad hurhur kiyi ng ana mbasayas yi ng ana kob ka ngaa tadwa ma don don kad hurhur kiyi na har ma kobka ngaa pu daidai yadda pamsaya amma mee nwaag le mee ba yadda ka ngas tom nga lenlens ale nga taa sikiya usiyo ko ka tomtmr nga taara mee nga tenteanri nga kaa nga taa sikira don ete mee yi tetens duka a lokacin hana fev usu o kaa fernawa yi sem ma sents kata u kaas an ti a win bets a tom gwng a lau usura sai sent baka tentena ye mee ets ma siki yadda ka ngaa tomnga kas ma sikiya pa sai mai nga hurhur. Ngan ka ma koyamma hurhur kama poyam poyaura pa yaagie mee eyaage labta ra mee eyaage labtare nda koora tinimara yaake yin yau mee keiyi sak baks pa a tom yaake ma’ara ma paake ma lausiyo mee har yi am ma waago nga kanara ka nga tom sikisi u langar si semra wa koka nda bi mee nga tastas yawanci are kas faru pin sikkaba an tom nda bets ban kobaaba mee ko nga hoo ete kanso yaa haya ko kuma nga kana hansa ae ko nga pare ma eten ka nga ma’a mee kuma edsyi se mete kawai ray i ma bai kan sorsor hans makarants sats ngan kaa nga le wurwaago makaranta kan ai amma nga lasa wuko nga hoo nda makavanta nda sabo handara baa sa kadsas hanba semra nga tas sik ke boi peera mee hurhur ale a tamba ngan pai baka tabbi dam usiyo nga kang koora etera ma don sika don sika nganton ma don sika don sika nga n ton nda waago ngawa maa ma nga keeya ng akee ba ng ana basayaa durduamra ma don nga taa betan kuma ban kwasi nga nga rasa baa ran ga waara nakara ngan kad hurhur kawai baa ngan tom a koo asa sa ngan pusa bukars amma ba nan yausa sa maa bau an au mee a kadoo wango ma bets a taadira hura ka nga he hurwaag kawa an yau mee nga kad hur hur nga tom nga sem somson ra hur Domin mee eyaage labtara hana mee kau ngan baba nee rayi mee baba huu kara bas a pd kani an basbas a hoo pidin hayar ko nga bokan puyan to peera yaake a senta ita ma kadoo usu a taa diwa i yawa basaba ra mee nga pom pom ka nga war ban mon ngan mono mee nga koo kod nga war banmon ngan mono mee waago nga war ban mon nga mono an yau mee ga kad nga mono an yau mee nga kad nga hurhur nfa tpm nga huu ma baate ba tiihii bama nga tom ngan kan kwang ra lawa kuma hens nga maa <hesitation> mbass hur ngasa u kaa hnga dura raugwa nga weda beta mee waagoi ngas taaya ma ra basaba yi tentens kankal yaa kea yo, kaa yi kem ni kam edawa ka yim kaa yi taa taa yama kamau kamsa tonu ba hinya hinya ba kwang a tas a kora kafir table kudu koyi fiisa ko finding ra neru eda koyi sema damuwa ra amma mee ete woyi taa tas mee damuwa kana baka kanau an ba tentena ba kanau mee nga tiia kauwo kanggo tom ni waago nga nadau ngaa baka semra yan gar ma yadda gan ttomsoya irin siyi yim ti ga war beta a wo gwang-ngan par kadoo ngan pa kado kura ngan par kadoo ma bets nga sem nda irin ke kawuni ra ngan as sika sika kasa har ka nga ta shar ma peera Domin ngan par kadoo maa bets mee semm maasora kuma nga taa kawai ran ga tentens so ko hana nga nii nga le urwaago ko nga kona taadinawa o hana nga kona laadiwa ka nga aa bets nga kad ngaa asali ngan betbangga u sasa uru fiding we dam mee mmiu mee ngan par kano ma bets kuma kanmara nga yi tomas tentenaas ko nga table kuda ete kawai ra hans nga hul e yasge mee ka nga kak baka u tenteanss ngan ma’a yadda ngan tomsa ale kanmara <noise> tiitina mee ete yi kankwang koka fomtomri kai tas damuwa ma bets n kan kwangne ko tomtomni ka ng akee baka ete poam u tentena wa peenra a yaasinkawe mee kasem nga ls ga nga taa ke hera kad ma saye sindira ma sali bakaba an ton nda maa damuway mee nga napa kanora minda baka pamsa ma ete a siktara sakta kawa wo sanwa baata dam yi wa ngan wa to mee ngan kantentens nga kaa nga tas <noise> ker siya damra don eyaage tom tenta to kwang amma momee nga par kano kasa kad hurhur to ng aba ngan yausa ba a kama ngan basa pupu amma mee sem mansi ra wa an yau nasa kee r isa maala yadda kasai kadya sa ma’a yadda kasaa siki maa kwei racige a kammara are ma yadda ngan tomsa ya <noise> ka nga tas kadoona akadanso.